Ayiwa, ko jogii sikkoro ƴakkud ɗun ɓuranikan illa e ko jogii lanɗan, sabi ko jogii lanɗan ana wadda e an estomaa. Hannde duu, feccere kulle ɗe neɗɗo ñaamata ɗee fuu gaɗteteeɗe sikkoro. So lipiton beetee, sikkoro. So mboyri sikkoro. Bon, lanɗan ana waɗee kaa ana fanɗi.